<hesitation> Raha amin'izay, sarotra be ny olombelo ka hitokatokana ho raika zany satria olo tsy mahavita tena, izay no voalohany indrindra angamba, de <hesitation> amin'ny finoana moa izy, ny Malagasy efa nampoidirina tamin' i Madagasikara ny finoana mba hitezana ny fanahy mba hilaminana amin'izao tontolo izao.